To ɗum wii space kam, walaa ko warantanto ɓernde bannda dow, bannda kujeeji, bana lewru, bana naange, bana pilki, bana koode, bana jamɗeeji mboɗe en, bana spacecraft e ko nanndi e noon.